Fŧafñi fe, fi ma fnafati antiimbi he, win yaanti yaantini gilo. Tita a wosina antiimbi, ana gdagí gwil, wee gí wéntele wi ma.